أفضل إني أشتغل خمس أيام في الاسبوع ، تلت ساعات في اليوم وده عشان يزودلي الانتاجية في يومي ، علشان اكون انجزت و يكون ف نهاية يومي اني انجزت حاجة بدل الفراغ ، الفراغ مش حلو ، الانسان وهو عايش الفراغ مش حلو لو اشتغل يوم واحد ف الاسبوع خمساتشر ساعةيبقى يعتبرهو انجز ف حياته يوم واحد ف الاسبوع الباقي هيقضيه فراغات او خناقات مع الناس